هو أنا مجربتش قبل كدا خالص بصراحة بس ممكن أقصى حاجة عشر ثواني بعديها مقدرش أتحمل أكتر من كدا لأن أنا أصلا عندي ساعات فوبيا كدا وأما أخاف من الميا، فإن أنا أنزل تحتيها وأكتم نفسي كمان لفترة طويلة فدية هتبقا حاجة مخيفة قوي بالنسبة لي فأقصى حاجة ممكن أتحملها هي عشر ثواني.